To tel ga azami kana, tel ga azami, hakar mas ka hira zude to aya zade, kawude naah na yuwe, ah telga mifa naya hakarmask fetse azud manaja, tel ga azami, hakar maska fatse to kawude de naah yuwe, nde tsawude yew kana ma tel ga azumi,